<noise> Ya misy maso aby biby jiaby fô ny sasany misy tsy mahita. <noise> <hesitation> Ôhatra amilai tsy mahita <noise> <hesitation> hankagna dia avakeo mbôla misy koa vitsiky <noise>